اه لو رجعت اه بالزمن اسبوع للخلف حنحاول نستغلها الاسبوع هذا، اه باش نحسن اه بعض القرارات اللي خديتها في الأسبوع، اه وممكن نعدل في اه حاجات في خدمتي باش تكون احسن